زه تل دوه ډوله غوړي کاروم: ساده نباتي غوړي او زیتون غوړي. د نباتي غوړو څخه عموماً د پخلي په مختلفو ډولونو کې ګټه اخلم، خو زیتون غوړي بیا زه په ځانګړي ډول د سهارني خوړو لپاره کاروم، لکه د سالاد یا هګیو پخولو لپاره.